हाँ अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपनी फिटनेस पर काम करन की बहुत कोशिश कर रहो हूँ। आप यह तो बहुत अच्छी बात आए क्यो कोई खास वजह आए का की आपने जिम शुरू कर दई है। हाँ कच्छु समय पहिले मुझे लगा मुझे लगो की मैं अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दाओ चाहिए और यह की जिम में मुझे तनाव और निपटने में मदद करता है। आप जो तो शानदार बात है आप किसी तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और बहुत कच्छु कर रहे जिससे आपकी बहुत मदद हो रही है। जवाब अभी मैं तो एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहो हूँ। थोड़ी खादियो थोड़ी स्ट्रेस ट्रेनिंग लेन में धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ा रहो हूँ। आप यह अच्छों है आप पहिले से बदलाव महसूस कर रहे हो या नहीं। हाँ थोड़ी ऊर्जा ज्यादा महसूस होत है और नींद भी बेहतर आऊत है। यह सच है मेरे फायदेमंद लग रहो है। आप यह सुनकर खुशी हुई वैसे आप आपको कोई खास फिटनेस लक्ष्य सेट कर रहो हो या नहीं। फिलहाल मैं फिर और स्वस्थ रहन के लाने में लक्ष्य लंबे समय तक स्टेमिना और ताकत का बेहतर बनाना चाहत